د نوکانو پرې کولو لپاره مناسب قیچي یا کلېپر وکاروئ. نوکان وچ نه، بلکې لږ نرمه حالت کې پرې کړئ. نوک باید ډېر ژور پرې نشي، ځکه چې ژوبله رامنځته کوي. د نوک شکل باید سم او برابر وي. د پښو نوکان باید مستقیم پرې سی. د لاس نوکان کولای شي لږ ګرد پرې سي. د پرې کولو وروسته نوک سم پیل کړئ.